Aminakà zen̈y antony hilavan̈a lafaoro andokisan̈a gatô. Bòakaio an̈anovana pijà koa aviô koa zen̈y anô afaka maman̈a raha zen̈y amin’ny lafaoro io. Koa fa misy han̈ini-nô tianô hafan̈ain̈y tsy aloky Mety atô an̈aty lafaoro. Bòakaio mety anovana tonotono-nany koa zen̈y an̈atiny lafaoro.